أقول لصديقتي خلينا ناخد استراحة ونروح مكان قريب نغير فيه جو ممكن نروح كافيه ونتناول قهوة أو حلى، أحياناً تغيير المكان يساعد على تحسين المزاج، نسولف عن الأشياء اللي تزعجها يمكن تنفس عن نفسها وتحس بتحسن.